الحيوان الاليف المفضل عندي هو البزوني، البزوني طبعا - لانو البزوني حيوان لطيف نظيف ما يوصخ، يعني مثلا اذا بزوني غادت توصخ، تغوح عالحديقة تنبش الطغاب وتوصخ هناك بنظافي - تلحقك وين ما تغوح ،اذا اطعما تكون مثل ابنك، يعني وكأنما احد ولادك